Chindiwisti nuŋu andritee aday taanu jul sun riyalaayegu taŋ ner n̰aaman tiŋirin rakchak n̰aaman, suugin kokon anti suugin ner barik n̰uu kelegin kokon, n̰uu tormbosii kelee ti an̰amun kaa, n̰uu dee kelee ti an̰amun kaa, n̰uu nuŋu trakan n̰aaman, n̰aaman suugin kolii yagiran, karot kaa, tum kaa, aasuŋun takalan n̰aaman. Tamaatim kaa Magana giniŋ barigin kokon, lala sugun n̰uu kan takalan noŋosin aasuŋun n̰aaman suugin ner tiŋirin taŋ karan aasuŋun taŋ n̰aaman akaraanu jaa orbuu embee ndriyan, sirndik kodrok kuŋaal ndogun, suŋoo embee mallaa naa ti tankaa, sebii naa ti taan kaa, suŋoo emben ken̰eŋan, « hesitation» anti kilŋaa nun gu n̰aaman orbuu nun waanan, oogut embet n̰aaman cel suŋun wasigu nundurfunun,«hesitation» suŋoo nuŋu wasigin waanan, ulsika suŋoonu turfonka, suŋoo turfunoo taanu dur embeenugu wasigin ndoŋun n̰amuk kalak awayinka, boŋ toroŋka, n̰amugu boŋ torŋootaanu n̰uu waagu aasuŋun noŋosin annaraanugu, waanan alaka tusirka. Maa tusandan kaa kiniŋan yokoyin alaka, tusir taanu wey jurun alaatiigunu kokon mapaa nuŋgu trakan naran, aasuŋun mapagu ndoŋun tattamŋan, chindiwisti nuŋgu wey kataŋan waanan aasuŋun. Anti chitaa kaa jaa tene chitaa nuŋgu tamaatimaayek wuujaa kan takalan woŋosirka annaa layaa taa tiigunu, chindiwisti gin waanan mayanas ŋalaa, anti aasuŋun mayanas ŋalaa waanan chitaa yaagunu aasuŋun asir tiigunuŋgu waanan andriyan mapanun waanan aasuŋin ti wey win̰en tee tuyoo tan jaa aasuŋ lal siŋen ti min̰tee ti chindiwisti nuŋgu. Chindiwisti nu kaa tiŋ ndriyaa nu teke teke ti chindiwisti adas naa tindi, wujaa kedimii naa kaa tindi, chindiwisti yaagunu adas naanuŋu windriitee widaynu, adas nuŋgu kokon suugin ner trakan n̰aaman, adas nu kaa tiŋ too sasalaa tindii, too jaa washan kaa tindi adas yak sasalaa nuŋgu kidiyan ndeelegan n̰aaman naran, taŋ aasuŋun naraataanu adas nuŋgu enjii balaa kan wukan, anti adas nuŋgu kigak suŋun. Toroo suŋun laka jafa aatir ŋaka, wasik nenek nduchuŋan suŋoonu waanan laka suŋoonu turbon ka dur nenee wasigin ndogun enjii ŋalaa waanan anntii haraaraayek kalak kajaanan, annti wujaa ŋalaa sukar ŋalaa waanan, aasuŋun drak suŋun laka coy toroŋka adas nenee yaagunu aasuŋun wukan laka jafa nurŋoo tiigunuŋgu, naran waanan aasuŋun drak suŋun baanaka, ŋalaa tusirka karan wuttulŋun yokoyin, tusiraa, wala tusandaa su yokoyin, aasuŋun maa nusandaa taanu drak suŋun bayinka tusirka «hesitation» anti aasuŋun walaataanu chindiwisti adas naa waaŋunuŋgu dur nuŋgu njurun, mapaa nuŋgu naran aasuŋun waŋgu kaa mapaa nuŋgu kak suŋun waŋgu kaa chindiwisti nuŋgu waanan, aasuŋun waalaa taanu wey chindiwisti yaagunu wey adas naa waagunu tiŋ sukar nenee anndaka chitaa tidiyandi, chitaa nambay we win̰aati, aasuŋun jurun ti wey chindiwisti yaagunu adas naa waagunu win̰aati. Annaa ti wey chindiwisti waagunu, chindiwisti yaagunu kedemii naanu kaa, tindi, chindiwisti yak kedemii naanu kaŋgu taŋ ner riyalaayek n̰aaman tiŋirin, rachak ajar sun suugin kokon. Kedemii nun naa barigin kokon, kedemii nu kaa tiŋ lolii wi, karik naa tindii, annti wey yak jaa chirkaa nun naa kaa tindii, annaa tika kedemik yak karik nagu giday taanu, kokon ndeeleŋan ti n̰amun tee ti kedemik karik nagu, tii too albaa tindii, too jaa hor tindi, aasuŋun ndeeleŋaa tenen jaa enjii balaa korogin waanan, kedemii nungu waanan laka kedemik yak tal niyok tii gu albak ti, lul ninbak tiigu jaa wey horti, aansuŋun ndeeleŋan suugin ner n̰aaman tiŋir gartaanu n̰amuk nambak tan yamuk nenek suugin ner trakan, aasuŋun wujakalak kaa trakan, n̰aaman taŋ garaatiigunu wey waŋgu kaa orbuu neneenuŋgu suŋoo waanan nduchuŋan, aasuŋun ti taawagu wasigin ndoŋun, n̰amuk layin ka sahan tir tiigunu kedemii nenee tiigunuŋgu keklean waanan, laka tusirka jurun aaasuŋun laa taanu tamaatim ŋalaa dridriyaa tattaman jir jir ŋalaa tattaman, aasuŋun ti wey kedemii nenee yak wasan juroo tinŋkan wiret, wiret, assuŋun wey, laatiŋunu wey mapaa nennee waanan asugun wey Anti chindiwisti yaagunu n̰uu naa waagunu kaa, chindiwisti nu sugin aasugun gagaatan n̰uu drak tee naa gagaatanu, n̰uu dek naa n̰amuntee gidaytaanu n̰uu mar naa hor mar n̰isii nenek kodunok n̰uk tenegu kukuyak sasalak annak waagu ti ndeeleŋan chindiwisti nak n̰aaman gartee ti, naraa taanu asuŋun n̰uu nenee naraatigunuŋgu naŋan hor noŋosin, n̰aaman taŋ naran aasuŋun n̰uu nenee tiigunuŋgu dur nun waanan, nimiree gelii sun wasan aasuŋun jurun waŋ kaa aasuŋun chindiwisti tii ka kin̰te« hesitation» aasuŋun suugin n̰uu n̰amuntee naa gagaataanu, n̰uu nu kaa waŋ lolii wi n̰uu joosii kelee kindii, menjii kelee, kan, anti n̰uu yaagunu mandakal giniŋnu mandakal gu tii n̰iliŋalak ti anti lutoo hor tin̰aa taanu joko kodunok kin annaa n̰uu nenek tiitee ti. Anti joogu kaa, joogu tii tifii lolii nenek ti joko raba tirer taanu n̰isii wuunin n̰uu lolii nenek annak kaa tii tee ti. Kebich tenegu kaa kodunok n̰isii nenek, anti n̰uu teneenu kaa sasalaa wor annaa ti. Anti wey deegu jaa mar gu tii nduu foŋoy nenek antii hor raba tirer taanu n̰uu teneenu kaa sasalaa, hor ti n̰isii kaa nenek ti, anti n̰uu yaagunu tormbok giniŋ nu jaa tormbok gu tii likek yak jaa kulak ti, anti tormbk gu kaa tii n̰uu teneenu tormbok hor raba nirer taataanu n̰uu nenek ti n̰uu teneenu n̰isii kan, bee annak ti, n̰uu kukuyaa tenen kaa hor ti, kebich gu aasuŋun dabaa worŋootaanu tabuutaŋ teneenu kolii mun̰ik kaa, sarik kaa, onfochfoch kaa, annaa lolii tabuutaŋ nu kaa n̰uu kay wun̰aa lolii nenee ti, annaa tika ti wey dee giniŋ nu jaa, tabuutaŋ teneenu kebich nan ner lolii ti deegu tii kulak andaka foŋok ti ka jaa annti tii deegu tabuutaŋ teneenu tabugu foŋok tika sarik tenegu kaa mandakal nagin ner ndrep ti. Mun̰ik kaa, bee musuran kaa, bee sarik kaa, anfachfach kaa annaa nenek ti, beyimegu tii n̰uu lolii nenek ti kijii kaa, kijii nu kaa kay win̰aa ti,. Kijiinu koyee tene mormuu kaa tene, aatika tii beyimegu tii jaan̰ii tenenu kaa dalaafii kay win̰aati jaan̰iinuŋgu kaa jaa tenee bar naa dam tirtiigunuŋgu fak sun wudan, aasuŋun wukan adil suŋun koy teneenuŋgu ndenin dur nun daŋ suŋun walaa taanu tiŋ kaa n̰aa naa ti. Aasuŋun wey ndri n̰aa naa ndritee giday taanu, aasuŋun basalaayek nenek tattamaŋan, wasik nenek nduchuŋan n̰amuk nenek wasigin ndoŋun basalaayegu waanan laka safar tirŋeka, n̰uu nee tiigunuŋgu hor sasalaa wukan, wasigin ndoŋka coy toroŋka, ndiŋirin kasalaayegin waanan enjii nenee yak coy torŋootigunuŋgu bes sel suŋun muruu teneenuŋgu ndenin waanan laa tiigunu aasuŋun tiŋkan tusitee ti tamaatimaayek kalak ndayan, tuumayek kalak ndayan wujak kalak ndayan, aasuŋun drak suŋun baanaa taanu hor tusir taanu n̰aa tenen yowooti annaa ti.